Raha hoe navadiky ny mpamosavy ho alika indray ve? Dia mety hiezaka hanantona an'ilay olom-pantatro aho aloha. <hesitation> manantena aho hoe olona tsy matahotra alika ilay olona izany dia <laughs> manantona anazy aho dia taritiko izy mankany mankany amin'ilay mpamosavy na taritiko izy mankany an-tranoko an dia hitany eo hoe tena tsy hita izay nalehako. Dia mety tonga saina ihany izy hoe ary mahay ty alika ty an! Manan-tsaina ty alika ty! Dia mba taizany aho avy eo na tsy fantatrao izany dia <hesitation> mitady fomba foana izany an, itaritana anazy mankany amin'ilay nisy ahy taloha na mankany amin'ilay mpamosavy an. Mba ho tonga saina izy hoe tsy milamina izao zavatra izao an fa manjavona ilay olona dia za mankaty amin'ity mpamosavy ty entin'ilay alika foana an, dia tonga saina ho azy izy hoe misy fifandraisany izao zavatra rehetrarehetra izao.